Ny kolontsaina any Chine ny eo am'sakafo a de tsy mampiasa sotro sy sotro rovitra izy a, fa mampiasa le hazokely reny. Ary ihany koa ry zareo a de mitazona mandrakariva ny zavatra nentim-paharazana.